والله انا عمري ما سويت آيسكريم في البيت… اللي اقدر أقوله والطريقة الا ممكن أسويها. <hesitation> أخذ عصير جاهز، حطه فكوب، حط داخل الكوب عود ، وحطه في الفريزر! أكو الآيسكريم إستوى